Ɛɛ, dusi zameseri yɛla zo'e zo'e mɛ yɛsera ba taaba zi'an mɛ. Magesɛ wuu, ba n lageni taaba, ba voole puan la vuurɛ yele puan zamesegɔ.